no niin jos me nyt aloitetaan siitä vanhan kansan urheilusta
no sitä kun miehiä karttui pyhäiltana yhteen niin sitä oli jotakin temppua sitä vedettiin väkikarttua ja kissanhäntää ja painia heitettiin ja väkikiviä nosteltiin ja mutta minulla on sitten tositapaus sitä passaa koettaa nykyistenkin urheilijoiden välistä me asuttiin semmoisessa kohdassa mistä ei ollut - teitä mitään ja rantaan sitten kilometri ja sitten kauppapuoti oli siinä että noin viisitoista kilometriä vielä vesimatkaa mistä haettiin ne jauhot ja sitten sinne rantaan kun minäkin soudin veneelläni ja se - seitsemänkymmentäkaksikiloinen jauhosäkki oli siinä veneessä no veneen vein muualle ja jos oli nuttu päällä heitin veneen kokkaan ja hatun ja sitten nostin sen säkin niskoilleni siitä ja toiseen käteen nuttu missä oli ostokset ja toiseen käteen nuttu käsivarrelle ja hattu säkin viskasin niskoilleni siitä poikkiteloin ja vetelää suota sitten oli se matka vielä kilometri jalkapuita myötenkin kuljettiin ja toisessa kädessä oli nyytti toisessa oli tuota hattu ja nuttu ja välillä en korjannut sitä säkkiä yhtään kertaa se siinä niskoilla meni tupaan asti niin sitä passaisi urheilla ehkä nykyäänkin että onko monta kymmenessä että se säkki ei välillä putoa siitä niskoilta ja muuta kylpyä ei tarvinnut kun tuli tuvan penkille niin paita oli ihan märkä kyllä niin ne on semmoisia voimankoitoksia enkä minä ole muuta urheillut paljon minkä työssäni olen nähnyt minkä nyt väkikiveä ennen nostettiin mutta sekin loppui niin lyhyeen se väkikivennosto kun tuota ne pojat nosti siellä kankaalla sitä ja kaksi miestä oli sitten jotka sen jaksoi nostaa sen kiven ja minä en sitten nostanut sitä milloinkaan sitä kiveä oli salaa itsekseni kun kuljin niin nostin että ei ollut ketään näkemässä ja ja minä jaksoin sen nostaa minä olin siinä yhdeksäntoista seudussa silloin ja tuota sitten yhtenä pyhäiltana siellä oltiin - ja ne nosteli sitä kiveä ja sitten ne sanoi että no koetas sinä yhden kerran kun sinä et nosta milloinkaan minä sanoin että minä tarvitsen nämä huonot voimani syödessä minä en tarvitse urheilla minä oli leipäpalanen kädessä silloin niin siellä ja no velimies oli sitten joka sen jaksoi nostaa ja yksi toinen mies ei muut jaksanut sitä niin sitten se velimies sanoi että eihän sitä tuommoisen horttulan tarvitse ruveta nostamaan että eihän se jaksa sitä kuitenkaan nostaa kun minulla oli sitä pituutta mutta ei vielä oikein paksuutta no minä sanoin että eihän noita aikamies viitsi käsitellä paljaaltaan tuommoisia kiviä mutta jos säkin haette niin saanhan minä kantaa säkillä niitä tuonne pihaan enemmänkin no velimies otti siitä vähän itseensä ja sanoi että et sitä kanna yhtään no siinä oli hyvin pieni liuttu sen kiven päällä sitten minä viskasin sen pois ja nostin sen kiven ylemmäs ja kannoin sinne vesakkoon vähän matkan päähän niin no se velimies otti sieltä se jaksoi kanssa sen ottaa ja sanoi että no et sitä pitkältä kanna niin minä sanoi että tästä kantaa pihaan tuommoisen kiven parisataa metriä sitä - sanoi saat kolme markkaa jos kannat pihaan tuon kiven ja minä sanoin sattuiko rengille rahaa että minä en tee velkakauppoja sanoi että sattui minä sanoin no nostaa olalle ja ne nosti se oli semmoinen kanttikivi nuo eihän sitä kärsinyt pitää yhtään se rupesi painamaan tuosta no sitten neljä miestä nosti minä sanoin pankaapas hartioille ja minä sitten menin sen alaan kuurulle ja sain hartioille lähdin kävelemään minä että menkää purkamaan veräjää kun oli aita siinä välillä ja jalkapuut sitten josta yli astuttiin noin kulki no se velimies sanoi ei saa veräjää purkaa menköönpä miten hyvänsä no minä menin sen veräjän ylitse taidolla se kivi selässä ja sitten oli iso valtaoja siinä ja sitten kaksi pitkospuuta sen ojan ylitse mistä jalkamiehet kulki niin minä sanoin että levittää vähän tuota rumpua et jos taan kanssa putoaa ojaan no se oli kielletty ei saa levittää ja minä mennä hilasin sen ojan yli ja sitten oli semmoinen vastamäki siinä ja jyrkkä ja minä vain sitten menin sen kiven kanssa sinne mutta sitten raukesi jo kädet siinä tuvan perässä että en enää saanut pysymään hartioilla minä sanon ei tuota viitsi rapun eteen viedä pudotanpahan tuohon kun en saattanut enää pitää no mikä siinä se silloin pussi aukesi ja minä kolme markkaa sain ja se väkikivennosto loppui siihen se kivi jäi sinne pihaan no sitten oli yksi vanha kivimies siinä oli puhe että Julius kantoi sen väkikiven pihaan ne sanoi missä se kivi on no lähdettiin neuvomaan se nosteli sitä kiveä ja se kyllä jaksoi nostaa se oli riski mies ja kivitöitä tehnyt niin sanoi että ei tähän tarvitsee ihan pienen pojan tähän kiven alle ruveta on tässä sen verran painoa mutta nythän ne tuntee hartioissaan mikäs sitä on tehnyt - hieno paita päällään kivi hartioita vasten niin se oli pienillä mustelmilla ne hartiat monta viikkoa sitä eihän se kivi ole niin sillä lailla kuin höylätty ja no se - kartunveto oli sitten semmoista kyllähän siinäkin sai miehet voimansa koetella tuota kun puu viskattiin tuohon pihamaalle tai tuvan lattialle ja sitten otettiin semmoinen tanakka karttu ja kahden puolen istui miehet vastakkain siihen puuhun ponnisti että kumpainenko mies sen saa nousemaan toisen sieltä ylös niin siinä tuli riskille miehille välistä semmoinen kova koitos että kummanko takapuolet ne maasta nousee että saa sen puu ylitse syliinsä mutta viimeinhän se aina päättyi jos ei muuten niin tasapeliin että kyllä ne semmoisia kovia kovia koitoksia nekin oli että ei sitä urheilematta sen tähden nuoret ollut mutta ei eihän niistä pisteitä jaettu kenellekään se meni vain sillä lailla sitten sitten se elämä sitä kun on nuoret nuoria niin eihän ne eihän niitä työnteko tuota väsytä että ne ei keskenään jotakin tee no sitten se kissahäntäkalikkahan se oli sitten taas kumma semmoinen kapula sitä vedettiin että kumpainenko sen saa ja joka sen sitten voitti viimeksi se sai viedä sen kotiinsa se oli sen voitto sitten kun se vei se kapulan mennessään no ensi pyhä kun tuli niin se kapulan kanssa taas tuli sama kapula taskussa ja sitä taas koeteltiin kenelle se jää sinä iltana no eihän se yhden miehen tallessa pysynyt monta - viikkoa mutta viimein jäi aina sitten sille riskimmälle että se sen sai sitten pitää pankoonpa mihin - ja sitten kun niitä oli vielä semmoisia rautakapuloita että siihen ei uponnut käsi yhtään ja sitten sattui sillä lailla jonkin kerran että kun semmoinen vähempivoimainen mies jolla ei ollut käsivoimaa niin se pani pihkaa käsiinsä ja semmoista että se pitäisi niin tuota me sanottiin toiset että älkää panko pihkaa jos sattuu - riski mies niin se lähtee nahkoineen tuo karttu ja niinhän se kävi yhtenä iltana että kun se pihka tarttui siihen karttuun tuota niin silloin oli kämmennahat läjässä toinen kun oli niin riski niin se veti kaikkine hommineen mutta se nyt ei kuulunut niin paljon tähän ruumiinvoimiin se kissahännänveto se käsivoimassa nyt oli paremmin minä olin hyvin huono kissahännänvetäjä vaikka muussa ruumiinhommassa minä nyt pysyin pelissä mutta kissahännän minulta sai pois pienet pojatkin en minä jaksanut sitä - sitä vetää
sitä vedettiin niin kuin suorallaan sitä kissahäntää
niin suorallaan vain
niin kuin karttua
niin sitä kissanhännäksi sitten sanottiin ja se oli mies joka sen taskuunsa iltasella sai sitten työpalkastaan sen onhan niitä
tokko sitä juostiin eli hypättiin ennen
no me ei sitä juoksua siinä pidetty mutta sitten minä olin jo vähän vanhempi mies kun se alkoi se juoksu sitä sitten juoksivat mutta en minä siinä ollut yksi urheiluhiihtäjä oli täällä Mortti Koivisto ennen täällä Pakarilan kylällä ja sitten tuolla Saikarilla yksi Väinö Koljonen renkinä niin ne oli ensimmäiset juoksijat mitkä tuota keskenään urheili tuota kun se oli se - kilometripäämäärä niin se ensimmäinen koitos sattui tasapeli että ei voittanut kumpainenkaan no se Koljonen olisi tyytynyt sitten siihen että ne oli yhdenlaisia mutta se toinen ei tyytynyt se piti uusia mutta se Koljonen kuitenkin sai muutaman askeleen voiton sitten siinä toisella pelillä mutta ei ihmeitä että semmoista en minä ollut niitä juoksuja katsomassa kun sitä ei sitten enää kun aikamieheksi pääsi ja joukottui eihän sitä viitsinyt niissä enää kulkea no se kuulantyöntöhän sitä nyt silloin jo vähän opeteltiin mutta minä olin jo siitä poikaiästä sivuten silloin minä olin hyvin huono kuulantyöntäjä näin ylös päin en minä saanut sitä nousemaan mutta sitten kun lähdettiin muuta ruumiinvoimia koettamaan niin sitten taas olin siellä jo ensimmäinen mies mutta käsivoima oli minulla heikko että ei se riskeille miehille piisannut
mitenkäs nostelikos ne ennen noita tuommoisia kärrynpyöriä
no kyllä niitä nostivat mutta en minä niitä pään ylitsekään tuota saanut heitetyksi - ei minulla se käsivoima ollut niin niin mutta sitten joku semmoinen tanakampi mies oli niin se viskasi ne pyörät päänsä yli kun akselista otti kiinni niin tuolla lailla heitti sitten ylitse ne että ne meni ne meni siitä ylitse mutta ei siinä meidän sakissa ollut siinä nyt oli toistakymmentä niitä miestä mitkä nyt oli siinä kylällä ei ollut kuin yksi mies joka sai ne kärrynpyörät viskatuksi päänsä ylitse semmoinen tanakka paksu mies niin se viskasi
no mitenkäs olikos sitä ennen kun noissa isoissa taloissa kun sitä oli useampi niittomies heinäaikaan niin niitettiinkös sitä kilpaa
no se nyt ei tavallisesti se kilvanniitto ollut näin talossa muuta kuin niiteltiin vain tavallisesti mutta sitten siellä Sahalassa kun tehtiin sitä polettia siellä oli se urakkaniitto ne siellähän se meni kilpapeliksi sitten se niittokin niin kuin leikkuukin eihän sitä nyt ole kukaan viimeiseksi jäänyt niin siellä tuli se kilvanniitto mutta en minä siinä rekordia saanut minä yhden kerran ajattelin kun oli niitä miehiä siinä kun lähdettiin meitä oli neljä miestä rinnakkain siinä ja satasyliset sarat oli sitten aamusella kuuden aikaan mentiin siihen sarkojen päähän oli yksi semmoinen vanhempi mies sitten siinä semmoinen paksu mies ja me kolme nuorta miestä ja minä sitten ajattelin että tuo vanha mies ei pysy tänä päivänä pelissä että se jäi jäljelle ja no sitä niitettiin kovasti sitten ja yksi Kalle Matilainen sitten Nokkalan Kalle sillä oli semmoinen pitkä viikate niin se sai ihan ensimmäiseksi sen sarkansa niitetyksi no sitten se vanha mies jota minä ajattelin että tuo ei pysy pelissä niin se oli toinen mies minulla oli vielä vähän matkaa sitä latausta viemättä kun se vanha mies sanoi että siinä on sarka niitoksella ja se on pulskasti niitetty niin sitä minä jo ihmettelin ja minä jäin kolmanneksi siihen että minä en rupea kehumaan sitä missä minä hävinnyt olen että annetaan voitto sille - joka sen sai
se taisi siinäkin olla vähän vähän miten sitä niitti ja
no siinä oli se oma tahtinsa tuota siinä siinä niitossa ja eikä nykyään jos näillä nykyisillä viikatteilla pannaan mies niittämään niin paljon päivässä ei se jaksa niittää ne varret on liika pitkiä että mies on suorana se on ihan käsivoimalla tehtävä jos on kova heinikko tuota niin se pitää se varsi olla siksi tuota että mies kuurulla että on hartiavoimat siinä käynnissä käsipelissä ei jaksa niittää sillä lailla kovaa heinikoita se vain tavallisesti oli se aikamiehen niitto niin se kahdeksankymmentä ja se satasylinen sarka rupeamassa että niitä kolme päivässä meni mutta sitten jonain päivänä joku mies niitti taas paljonkin että melkein kahdestikin sen urakan mutta niitä miehiä ei ollut enää tiheässä että ne oli eri miehet velimies oli semmoinen että se nyt ylitti siitä niin vielä melkein puolella sen niiton se oli kaikki se niitto siellä kun ei ollut koneita siellä Sahalassa kun oltiin se oli urakkaniitto kyllähän sen päivän sai täyteen jos niitti päiväpalkalla että tuota tunnista tuntiin tulipahan mikä hyvään ei sitä rokulia tunnettu kukas se aikamies nyt olisi iltaan asti ihan ollut että se vain otti se urakan ja sillä hyvä
minkäslaista se oli sitten leikkuussa se
no leikkuu oli sitten se oli se rukiin urakka kun rukiinleikkuu tuli satakuusikymmentä lyhdettä se päivän urakka siellä mutta sitten kun näin leikattiin urakalla muissa taloissa niin leikattiinhan sitä parisataa päivässä lyhteitä mutta en minä kahtasataa enemmän ole milloinkaan leikannut jos sitä jäi päivää minä lähdin silloin pois että oli niitä semmoisia jotka leikkasi enemmänkin yksi vanha naisihminen oli täällä Vaajaniemellä kun leikattiin ruista niin se vanha naisihminen leikkasi joka päivä kolmesataa lyhdettä ja sitten kolme kuhilasta vielä päälle kun isävainaja kuhiloi se ei itse kuhiloinut niin se lyhteen kuhilasta leikkasi sitten sitä - niissä se sen kolmesataakolmekymmentä lyhdettä kuhiloimista vaille leikkasi yhden viikon se emäntä joka päivä niin se oli se oli jo täysi pisto sitä ei pystynyt tekemään kaikki miehetkään
minkäslainen se oli se sirppi millä sitä noita viljoja
no se oli semmoinen semmoinen käyrä se sirppi nyt tämmöinen tuon tyylinen väärä ja vankanlainen koostaan sitten - ne miesten sirpit ja mutta ne naisväen sirpit nyt oli vähän pienempiä mutta niissä naisissa sai varoittaa vain mieskin itseänsä että ne naiset ei leikannut enemmän kuin miehet ne oli niin kovia leikkaamaan
minkäslainen se oli se terä olikos se semmoinen sahalaitainen jo ennen vanhaan
ei se oli ihan sillä lailla niin kuin viikatteenterä ei siinä mitään ollut mutta sitten toiset sirpit oli taas niin kuin viikatteetkin että ne pystyi paremmin ja toiset pystyi huonommin mutta hyvällä sirpillä oli aina hyvä leikata no sitten se kauranleikkuu tuota niin se oli sitten semmoista juttua että muuallahan sitten urakalla tehtynä ne leikkasi päivässä jos paljonkin ja vähemmänkin mutta siellä Sahalassa oli se urakka semmoinen että kuusikymmentä syltä kaurasarkaa piti päivässä panna kuhilaalle leikata ja kuhiloida viisi syltä laaja sarka ja kuusikymmentä syltä pitkä niin se oli semmoinen tavallinen urakka mutta joku nainen oli joka sen leikkasi viiteenkin tuntiin niin se se oli jo sitten kumma ja tuota se nainen mistä oli semmoinen mäkituvaksi sanottiin sillä oli viisi viikkoa kesällä sitä polettia niin se töidensä lomassa kävi siellä Sahalassa tekemässä sen viisi viikkoa sitä polettia aamusella hoiti lehmänsä iltasella tuli ja se kun urakkatöissä se eukko oli siellä niin se joka päivä teki sen päivä urakan vielä ja tuota kuusi kilometriä oli sinne Sahalaan vielä matkaa kuljettava edestakaisin päivässä niin tuota ne on semmoisia rankkoja naistentöitä jos niitä muistellaan niitä vanhoja ihmisten töitä että joka siihen ei tottunut ole jos noin vieraalta paikkakunnalta tuli palvelijakin siihen Sahalan alueelle niin ei se saanut toimeen sitä työtä niin paljon mutta se kun pienestä pitäen tottuvat siihen - ja kilvantekoon niin se oli eri tyyli niin kuin nyt sanoi tämä nykyinen isäntä joka siitä nyt kuoli viime syksynä niin sanoi että silloin hävisi viimeinen työmies Sahalan pellolta kun lähti viimeinen polettilainen se - se antoi niin hyvän maineen sille aluskunnalle että että ne oli sitten työmiehiä ja niinhän ne oli ja tuota ojansiivuuta sanoi samalla lailla kuin ennen oli kuusikymmentä metrisyltä urakkaa joka urakalla teki sitä ojansiivuuta niin se isäntä sanoi et eihän sitä puolen päivän aikaan ojamiestä näkynyt pellolla ollenkaan muuta kuin valmiin ojan ja sanoi nyt kun hän on koettanut sivuuttaa lapiopelissä ojia niin sanoi että ei puoleen tahdo päästä siinä - yhdeksässä tunnissa siihen vanhaan urakka niin sanoi mihinkä joutui ne miehet minä minä sanoin että ne ei ole pienestä pojasta oppinut semmoista työtä tekemään että se oli se oli se työnteko niin kyllä se oli miksi ei nykyisetkin miehet tee työtä en minä näitä morkkaa ollenkaan mutta tuota nyt tehdään se lyhempi päivä ja sillä lailla mutta se on se tottumus sitten olipa se nyt mikä työ hyvänsä oli se nyt tukinteko eli halonteko eli ojankaivu niin ei se synny ensinkään tuota ennen kuin sitä tekee se tarvitsee joka työ olla se oma ammattimiehensä että jos siihen äkkinäinen mies menee niin ei se pysy pelissä ollenkaan
mitenkäs noita ojia minkäslaiset ne oli lapiot ennen millä sitä
no se oli se oli puusta tehty lapio ja sitten puodista ostettiin niitä rautateriä mikä kiinnitettiin siihen puulapioon ja se oli paljon mukavampi kuin tämä nykyinen kihveli niin sitä nykyistä kihveliä kehuu nykyiset miehet mutta vanhat miehet kaikki sanoo että se entinen lapio se lapio on ja sillä sai suoralaajan ojan näillä kihveleillä tulee kun se on kouru niin se ei tule niin mukavan näköinen kuin sillä vanhan kansan lapioilla
no mitenkäs olikos siinä varren päässä sitten se ripa vielä
ei mitään siinä pidetty keskellä ripaa siihen - nythän ne on ne rivat ja hantaakit ja kaikki ja ei niissä - ollut mitään ja sitten vakituisilla ojamiehillä niin kuin minullakin ja muilla niin niillä oli oma lapionsa sen sai pitää hyvä lapion itsellä ei niitä taloissa ollut kuin semmoisia pökäleitä ei niillä viitsinyt ruveta kaivamaan
mitenkäs sitä tuota ojaa mitenkäs sen sai suoraksi sen ojalinjan
no kyllä se tuli niitä nyt pidettiin lankakin siinä mutta minut yksi vanha mies neuvoi sitten - oja tulee suoraan tuonne metsään ei tarvitse olla minkäänlaista lankaa eikä mitään ja sekin oli vanhan miehen salaisuus minä menin yhteen taloon tuonne Joutsenlahteen ennen ojimaan peltoa ja se isäntä oli työkykyinen kanssa niin se lähti kanssa sinne ojalle no minulla oli lanka niin sanoi että heitä tuo lanka - minä sanoin että minä en pysy Joutsenlahden pellolla kauan jos ei oli lankaa että minä joudun metsään menemään sanoin et sinä karkaa ja se linjasi sitten mittasi ne saranlaajuudet ja löi kepin päähän ja toiseen päähän ja siihen päähän mistä lähdettiin sitten kaivamaan niin se löi kaksi keppiä sinne - ja sanoi että nyt kun pistät tässä linjalla sen keskipiston että olet aina linjalla laidat kun pistät sitten siitä niin oja tulee suora no eihän se mihin päässyt kun minä linjalla aina pistin sen keskipiston ja sitten kun laidat pisti niin se oja tuli suora ja minä tuonne suollekin kaivoin nuo ojia minkä kaivoin niin ei minkäänlaista riukua eikä lankaa minulla oli se vanhan miehen ohjuus siinä ja sekin oli sen salaisuus ja mutta kyllä se suora tulee ja sitä nyt tavallisesti ei pidetty näissä maataloissa sitä ojaa että siinä lankaa ei pidetty vanhoissa ojissa ollenkaan ne sanoi että kun se oja on siksi suora että ei liikoja vakoja tarvitse ajaa niin se ei muuta tarvitse mitään mutta sitten herrastalossa kun kaivettiin ja siivottiin niin sittenhän ne piti olla langalla että sillä olisi saanut ampua sillä ojalla se piti olla niin suora ja puhdas
milläs se saatiin viettäväksi se oja sitten milläs sen arvasi kaivaa toisesta päästä syvemmäksi
no se tuota ei niitä nyt sillä lailla se nyt tuli yhdenlaista se ojan läpimitta kummastakin päästä yhtä syvä kun se ne maat oli sillä lailla järjestetty ennen ojat sillä lailla että se veti samanlainen oja päästä päähän muuta kuin sitten veto-ojat ja viemärit niin nehän ne oli sitten laitettu et jos se tarvitsi jollakin kohdalla olla syvempi niin se tehtiin syvempi että se veti sen veden pois
no miten se ihan ihan jos sitä teki uutta ojaa umpimaahan semmoisella lapiolla niin eikö se ollut aika tiukkaa
niin työtä no olihan se mutta sitä sitä nyt kaivettiin sillä lailla että se kun oli viisi penniä sille uudelle ojalle pelto-ojasta se syli se kolmekyynäräinen sitä viisikymmentä syltä päivässä pistettiin sitä uutta ojaa että se kaksi ja puoli markkaa siitä saatiin ja muussa päivätyössä ei saanut kuin sen markan ja sillä lailla päivälle ja talon ruuan niin siinä kuitenkin siinä ojankaivuussa hankki aina enemmän kuin muuten no sitten jos rupesi hurjastelemaan niin kaivoihan sitä jonain päivänä pitempään mutta siitä ei ollut sitten mitään etua huominen päivä meni sitten vähempään että se on tavallisesti kun tyytyy vain tavalliseen niin pysyy siinä normissa sama se on näissä kaikessa halonteoissa niin kuin muussakin tuota että kun ei rupea liikaa ylittämään mitään tuota niin se tavallinen normi tulee en minä kahta syltä enemmän hakannut päivässä milloinkaan kirvespelissä eihän entä sahoja viety metsäänkään se oli se reilu kuusi metriä no sitten kun oli tässä se sota-aika ja kun ne teki niitä halkoja kilvalla sitten ja kukas se on mestari ja täältä Jyväskylästä sitten yksi piirin mies semmoinen firman mies ja konttorissa ja - se oli lehdessä että se on tehnyt kahdeksantoista metriä päivässä halkoja niin minä sanoin että tuossa on niin paljon valetta tuossa kirjoituksessa että ei viitsi oikein lukeakaan sanovat pitäähän se uskoa mikä lehdessä on minä sanoin että joka lehtiä uskoo niin se uskoo kaikki valheet tässä maailmassa että minä en usko ollenkaan no se mies sattui meillä sitten olemaan yötä se sama mies se oli tuttu noihin meidän joukkoihin siellä Jyväskylässä kun nämä niin minä sitten sanoin että millä ihmeellä sinä sen kahdeksantoista metriä teit halkoja päivässä kun sinä et ole edes metsämieskään niin sanoi kyllä se lujalle otti minä sanoin että eikö se ottanut liika lujalle loppupelistä niin sanoi että no kyllä se tiukka oli mutta sanoi että saanhan minä nyt sen selittää sinulle rehellisesti kun minä sanoin että minä en usko että mies niin paljon tekee halkoja niin sanoi no minä nyt haastan sen asian niin kuin se oli että minä tein ne halot edeltä päin sinne metsään ja tuota sitten kun tuli se urakka paljonko niitä mies päivässä tekee niin minulla ei ollut muuta kuin se kahdeksantoista metrin latominen ja lujalle otti sekin niin minä sanoin no nyt nyt ollaan jo jäljillä että minä sanoin että minä että kun lehdestä luin sen niin minä sanoin että tuossa on niin pitkä vale että ei viitsi lukeakaan niin sanoi että kyllä se niin pitkä vale on että minulla oli tiukka työ että minä ehdin sen kahdeksantoista metriä latoa valmiita halkoja niin semmoisia oli sitten ne joutavat mitä puhutaan tuota että niin paljon mies tekee mutta minä aina sanoin että minä nyt annan perään jos toinen puolta enemmän tekee kuin minä niin minä vielä vähän uskon mutta sitten jos se siitä ylittää niin minä panen jo valeeksi sen loppupelin että kun minä olen metsämies ollut talvipuolet ikäni niin ne on semmoisia ne hommat
mitenkäs se kävi se aidaksen särkeminen ennen
no sekin vaati semmoisen semmoisen ammattityön että ei siitäkään tullut äkkinäisiltä miehiltä mitään kun ne aidakset nyt tehtiin niin kolme metriä pitkiä semmoisiin rankoihin puu ensinnäkin katkottiin no sitten siitä halottiin lähdettiin tekemään niitä aidaksia kyllähän se keskeen nyt ensinnäkin meni kun katsoen tuota teki se että se halkesi se puu keskeen kaksi miestähän niitä nyt useinkin oli eli jos ei ollut kahta niin yhdellä miehellä oli kaksi kirvestä että sai pitää sen raon auki mutta sitten kun lähdettiin sitä toista puoliskoa tekemään aidaksi sitten jos siitä nyt jo - tuli kolme ja neljä aidasta se oli sitten semmoista ammattityötä että jos sen päähän veti tuota niin että se ei väliltä katkennut poikki niin se vaati vähän ammattityötä ei sitä passannut sillä lailla tehdä että päästä lähdettiin ja siitä vaan se piti kirveellä naputella vain sitä menee siihen pintaan toiseen päähän asti vähän ja sitten hiljalleen vain siitä lyötiin ja ja sillä lailla aidakset tuli mutta jos siihenkin hommaan rupeaa semmoinen mies mikä roiskii että lähdetään päästä niin ei tule kuin pökäleitä että isävainajahan se oli se aidaksentekijä ja sen opissahan sitä olin minäkin ja tuota paljonhan niitä tehtiin niitä sylikaupalla tehtiin niitä aidaksiakin sitten viisisataa aidasta kun luettiin niin siitä sitten saatiin se syli ja satarätingillä taas sitten se oli se viisikymmentä penniä aidassata sitten josko sitä eihän sitä syliin ladottu milloinkaan jos niitä tuli se oli vain se aidasluku sitten se viisikymmentä penniä sadalle eli se viisi litraa rukiita se maksoi saman kumpainenkin seipäälle oli se sama sitten kun teki valmiiksi aitasi ja teroitti ne seipäät
no mitenkäs se kävi sitten se aidan pano ihan noin juurta jaksain selitettynä
no se oli se aidanlatominen taas semmoista että sitä kaikki miehethän sitä teki sitä aitaa mutta eihän niitä monta ollut kymmenessä joka se aidan kunnollista teki mutta oppinut tekijä kun teki niin se oli niin komeata se aita ja sivakkaa ja lujaa se harjakin se oli niin yksitasainen niin kuin olisi liipannut nyt noita puutarhan latvoja poikki että siinä en ollut korkeampia aidaksia eikä matalampia se tuli hyvää mutta sekin piti olla niin järjestyksessään kun sitä nyt pisteaidaksi sanottiin kun näin viistoon tehtiin sitä - siinä ei saanut haihtua siitä aidasluvustaan tuota eikä siitä se piti kun päästä aloitti niin mennä toiseen päähän samalla lailla jos se välillä sotkeentui se aidaksen pano siihen niin se tuli sitten kun varaseipäätkin sitten pantiin ja vitsas tuota siihen kun kolmella vitsaksella tehtiin närevitsaksella - ylimmäiseen vitsakseen sitten pantiin se varaseiväs ensinnäkin kun pantiin tuota se seiväs siihen seipään väliin näin viistoon tuota sitten pantiin aidas tuota sen vitsan päälle siihen ja sitten käärittiin närevitsalla se varaseiväs siitä kiinni ja muuta niin ne tuommoisella aukealla kohdalla sitten kesti ne aidat kaksikymmentä vuotta että ei tarvinnut korjaamassa käyvät kenenkään se oli kova aita sen aikaa sitten kun nyt märkäni ne seipäät sieltä juuresta sittenhän se alkoi sitä vähän lutistua mutta kyllä ne pitkäikäisiä - ja eikähän niitä jos joka vuosi olisi pitänyt kilometreittäin latoa niitä aitoja eihän ne olisi piisannut puut eikä miehet mistään niiden piti kestää kauan

mihinkäs aikaan ne sitten tavallaan niitä aina sitten ruvettiin niitä aitoja panemaan noin
no - sinä aikana kun kesästä jouti ja keväällähän se alkoi kun lehmät metsään laskettiin keväästähän se alkoi mutta ne latoi niitä pitkin kesiä sitten millä ei ollut niin kiirettä että vanha aita purettiin ja tehtiin sitten pitkin kesää milloin - mitenkin aina no sittenhän se oli yksi kumma työ kanssa se mitä minäkin tein kesärätingillä tuo muuraustyö kun sitä mentiin - kylään niin iso läjä kiviä tupa täynnä eikä yhtään tiiliä näkynyt koko kylässä niistä kivistä kun ruvettiin tekemään se uuni ja ja siinä kaksi viikkoa nyt niin muurarilta meni kun oli ruukintekijä tuota kun se oli sitten rapattu ja valmis ja ja sivakka uuni eihän siinä mitään mutta nyt jos joutuu minä niin kuin moni muukin semmoista että uunintekoon niin se ovelta kääntyy muurari pois se ei kajoa niihin verstaisiin - tästä tiilestä nyt saa minkälaisen hyvänsä sillä ei ole väliä mitään mutta ja niinhän se sai niistä kivistä mutta kyllä sen niistä kun uunin teki minä muistan semmoisia uuneja mitkä ollut seitsemänkymmentäviisi vuotta uunina kun purkivat sielläkin Sahalan alueella Puosiaisniemestä niin vanhan uunin ja sitten se isäntä sanoi että siinä tehtiin huono temppu että nyt on sen jälkeen kolme uunia jo pitänyt tehdä kun näitä nykyisiä verstaita - että ne oli sitten miehen ikuisia - jos semmoiset kivet sattui sitten tulipesään jotka ei tuota palanut että ei tuli niitä polta maan sisästä kun semmoista pehmeätä kiveä löysi joka ei ollut kovaa niin siitä sitten tulipesä tehtiin ja se piti aina panna se pää tulta vasten mikä oli maata vasten ylös päin se kiven reuna että se oli tuota pehmeää jos sen pani syrjin päin se lohkesi särkyi se kupu mutta kun se pani päälleen siihen sen pehmeän pään vain sitä vormua vasten ja siitä latoi niin kymmenen vuoden päästä kun katsoi sinne uuniin niin ei ollut kuin valkeassa kuurassa se kupu ei yhtään ollut - antanut perään mikään
milläs tavalla se sitten muurattiin tuommoisesta kivestä tehtiinkös siinä jonkinlaiset vormut sitten
ei vormuja pidetty mitään muuta kuin tulipesä tehtiin kun se kupu ladottiin se tehtiin vain muuten ilman vormua eikä käytetty sementtiä ollut koko maailmassakaan enemmän kuin kalkkiakaan se oli se saviruukki ja se se kesti mutta se savi piti olla sitten semmoista että siinä oli se sideaine - ei kaikesta savesta synny ruukki se savi piti olla sitten semmoista kun sitä otti näin sormiensa väliin palan ja noin hieroi niin se piti mennä limaksi niin kuin voi että siinä ei jäänyt yhtään sitä santaa siihen sormien väliin jos siihen sitä santaa jäi niin siinä savessa ei ollut sideainetta - se ei pysynyt se uuni koossa mutta ne vanhat muurarit sen tiesi ja ja tuota enhän minäkään muurarisakissa - ollut yhtään päivää mutta se oli köyhyys mikä pani tekemään ensimmäisen uunin omaan mökkiin kun ei ollut palkkaa että olisi saanut muurarin maksaa niin piti ruveta itse tekemään mutta minä purin yhden vanhan hyvän mestarin uunin tuvanuunin ja kaksi kakluunia ja miten minulle lie purkaessaan johtunut mieleen kun minä lähdin purkamaan että pitääpä katsoa miten on vanha mies tehnyt uunin ja siinä katselin ne savukanavat ja kaikki miten se oli tehty ja sillä mallilla eikä se savu lähtenyt samasta reiästä mistä muurari pellolle milloinkaan eri reiästä me lähdettiin
no mitenkäs kivestäkös ne muurattiin piiputkin sitten
kivestä kai no kivestähän se oli muurattava kun ei ollut kylässä yhtään tiiliä kun me - velimies se oli minulla yhden kerran hanslankarina kun kivistä tehtiin niin sanoi että minä en rupeaisi uunintekoon jos ei olisi tiiliä minä sanoin kun rupeat muurimestariksi niin minä ostan tiili ja tuon sulle yhden tiilen että rupeat uunintekoon kivestä tehtiin ihan piiput ja kaikki ja - kyllä ne kyllä ne pysyi ja sitten sehän se oli kumma kun se oli se saviruukki tuota siihen piippuun ja kaikki ja ne piiput kesti enemmän kuin nykyään että ei ne levinnyt ja nyt sanotaan että jos ei ole sementtiä niin ei se pysy koossa mikään
mitenkäs jokos ne tehtiin siihen aikaan pellin kanssa uunit
pellin kanssa tehtiin niin kuin nyt tuota mutta eihän niitä no tuossa Vesterlän talossa missä nyt olit yötä siinä nyt on se tuvanuuni siihen malliin kuin ennen aikaan ja tuota sitten Vesterlässä kun on nyt se laipio uusittu niin ne pellit on jäänyt vähän liika ylös sinne mutta mikäpähän väli sillä on sitä nyt pantiin laipiosta että ne oli noin tuon verran alempana ne pellit siinä eikä eri savukanavaa tehty ne peltien päälle yhdistettiin kaikki reiät sitten siihen yhteen reikään ei sitä joka pellinreikää viety piipunnenään niin kuin nyt en minä ole tehnyt kuin kuin neljä tulipesää mitkä yhteen piippuun kaikki yhdistettiin kaksi kakluunia ja yksi hella ja sitten tuvan uuni ja yksi piippu vain katolle yksi reikä siinä viimeksi ja joka uuni kun pantiin yhtä aikaa lämmiten niin ne veti hyvästi ei - mutta siinä oli vähän semmoinen taktiikka niitä tuli huonovetoisia ja hyvävetoisia mutta mutta minulle ei sattunut sitä huonovetoista kun minä sen vanhan miehen uunin purin siinä oli niin kumma taktiikka siinä kun se pellit on rinnakkain niitä nyt on kolme tavallisesti siinä rinnakkain niin ja sitten näin peltien väliin pannaan niin kuin nyt tämä tulitikkulauta semmoinen välikannas no sitäpä ei passannutkaan sillä lailla tehdä että se pantiin sitten että se se reikä kun jäi pellin päälle isoksi se piti mikä se uuni savu ensinnäkin nousi niin se välikannake nostaa tänne ylemmäs että ne ei ollut - yhden tasan ne välikannakkeet no se uunisavu sitten kun se oli iso savu kun se meni sitä niin se veti ne pienemmät sitten hännässä mutta jos se sillä lailla lähetti että siihen jäi semmoinen aukko pellin päälle iso aukko että ne kaikki pellit oli yhtä tasalla siinä niin eipä vetänytkään siinä oli semmoinen oma systeeminsä siinä asiassa kyllähän minä jonkin kesän muurasinkin ihan järjestään ja sitten taas oli joitakin kesiä niin taas paljaana rakennusmies ja kirvesmies ja seinänteossa ja sitä kun on nyt joutunut sen leivän jälkeen olemaan vaikka missä ja sitten ei passannut mitään ammattia pitää niin että minä en lähde tuohon kun minä olen se ammattimies niitä tulee työnlomia mutta kun ei valinnut sitä työtä teki mikä eteen sattui niin aina sitä oli ja sillä keinoin eli en minä ammattimies ole mihinkään minä olen tehnyt joka työn mikä on eteen sattunut
no mitenkäs se ennen kävi se hirrestähän sitä tehtiin seinää aina
hirsistä tehtiin seinä ja ne nyt useinkin ensinnäkin pinnattiin ne hirret kahta puolta piilulla ja ennen kuin ne seinälle nostettiin ja tehtiin taas ihan pyöreistäkin sitten että vasta veistettiin seinät sitten kun oli seinät ylhäällä niitä kahdella lailla tehtiin ja sitten taas näitä parruja kun veistettiin metsässä niin neliskanttiseksi veistin minä yhtenä talvena niitä tuhatkuusisataa metriä yli puolentoista kilometriä jos - että sitä olen tehnyt vaikka mitä mutta siinäkin - on tuota siinäkin parrunveistossa niin siinä on oma taktiikkansa siinä äkkinäinen mies jos menee parrua veistämään niin se ei tulekaan kantikas se tulee suunnikas niin siinä on tuota se oma taktiikkansa
no milläs tavalla sen sitten saa mistäs sen saa katsottua että se tulee kantikas
no jos nyt veistetään nämä nämä jossakin varastolla niin kun laitetaan ne pohjapuut ne pohjapuut pitää olla tuota vaaterissa että toinen pää ei saa niistä olla alempana kuin toinenkaan että ne on kohdallaan niin kuin silta no se sitten siitä kun lähdetään veistämään jos ihan tarkkaan nyt katsotaan niin siinä nyt ensinnäkin mutta eihän se tarvitse vatupassia enkä minä ole pitänyt sen piilun varrella näkee että se on kohdallaan sama jos olisi vatupassi no kun se kahta puolta veistetään ensinnäkin tuumilleen miten paksu siitä parrusta tehdään niin sitten kun sen kaataa syrjälleen tuota että loput kantit veistetään no kun se pohja on kohdallaan siinä niin tuota se tulee väkisin tuota sitten kantikas kun kun kohdalleen tuota veistää mutta jos ne pohjapuut on tuota kallellaan tuota niin ei saa kantikasta parrua ei pirukaan että siinä pitää olla se pohjapeli ensin kohdallaan
no mitenkäs se jos nyt palataan tuohon hirsiseinän tekoon niin montakos miestä sitä aina oli oli niin kuin tuommoisen talon teossa kun tehtiin
no milloin oli mitenkin kaksi miestähän siinä nyt useinkin piti olla että sai ne hirret seinälle ja ja sillä lailla yksi mies eihän niitä tahdo niin saa sitten kun oli - seinä nousi ylemmäs niin sitten seinää vasten pantiin semmoiset hiulut ja köysillä vedettiin kahden pään sitten se puu seinälle kun ne nyt oli semmoisia paksuja hirsiä niin eihän niitä muuten sylipelissä se sillä lailla kahden pään oli köyteen ja mies veti köydellä sitä hiuluja myöten siihen seinälle ja ja sitten jos oltiin yhdellä hirrellä kaksi miestä niin sitten toinen oli toisessa päässä teki salvainta toinen toisessa ja sitten sillä lailla varattiin eli sitten nostettiin hirsi kummallekin miehelle erittäin ja ja sitten sillä lailla tehtiin ja se nurkkatyyli oli sitten mikä minkinlaiseen nurkkaan teetti mikä teetti sanottiin koirankaulanurkaksi kohdallinen nurkka ja lukkonurkka mikä isäntä nyt milläkin lailla teetti niin
no minkäslaisia ne oli minkäslainen se koirankaula oli
no se on semmoinen viistosalvain tuota että se se ei ole kohdallinen se lyödään kirveellä vain viistoksi näin ja tuota sitten kun se varataan ja kun se sammaleen kanssa painuu niin se aina tiukkaa itse sitä nurkkaa ei tarvitse rivetä tässä maailmassa ja se piti lämpöisenä ja sitten hyvät sammalet pantiin siihen pitkin tuota niin kyllä se tarkka oli se suoja ja sitten taas tämmöisiä kohdallisia nurkkia semmoinen lovi vain että se ei ollut viisto mutta se on semmoinen nurkka että se pitää rivetä ja ne - rivereiät heittää siihen tehdessä ja ja sitten sitäkään ei tahdo tarkkaan saada toinen sanoa se pitää tarkkaan tehdä ei se sahan jäljeltä tule tarkka tehköönpä kuka tahansa se jää semmoinen että tuossa on vähän sanansijaa mutta ja minäkään en sitä osannut nuorena miehenä tehdä ja sitten yksi mies hakannut eloaitan ja metsään ja siinä kun kantoi sitä salvainta kohdalliseen nurkkaan tehty niin kun se oli niin että ei vesi pääse siitä raosta joka kohta tarkka niin me isävainajaan kanssa hiihdettiin siitä niin minä sanoin että tuossa on semmoinen oppi että mistähän sen juuttaan saisi katsotuksi että siinä on joku systeemi tuossa no kun se oli kahteen salvokseen salvannut minä hyppäsin sen alimmaisen salvoksen päälle ja katsoin sitä tyhjää salvainta siinä joka oli sitten niin siinä olikin semmoinen salaisuus että kun se oli näin sahan jälki tuota suora niin se oli kirveellä tästä keskeen sitten pikkuisen otettu kahden pään tuota kuperaksi tämä keskus että ne nämä ikenet puri sitten sen tarkalle niin siinä minä sain sen systeemin sitten että se pitääkin keski olla vähän kupera että se tulee tarkka noista laidoista niin senkin opin minä sain ihan varastamalla ja neuvoin minä sitten jo sitä toisille miehille että jos tarkan teette niin tehkää noin mutta se oli vanha hyvä timperi joka sen oli salvannut sen eloaitan että ei sinne - salvaimeen ei sinne jyvä sopinut mistään reiästä kyllä se oli niin tarkka että kyllä se piti henkensä
no mikäs se oli se kolmas salvain sitten
no sitten semmoinen lukkonurkka että siinä ei ollut nurkkapäätä mitään se tuli sillä lailla sitten mutta siinä oli semmoinen lukko sitten tehtiin tuota nyt tällä lailla kun on se tässä niin sitten tässä nyt jos olisi se hirsi mihin pitäisi tehdä se salvain no tähän tehtiin nyt tämmöinen tuommoinen ja sitten tähän semmoinen lovi no sitten - päällyshirteen varojen kanssa tehtiin samanlainen siihen loveen taas ja se sitten siitä loven kohdalta oli siinä lukossa että se ei siitä lauennut mutta siinä oli sitten oma systeeminsä joko se tehtiin semmoinen että se veti salvaimeen veden tai ei vetänyt se piti olla se salvain tästä nurkasta vähän ylempänä sitten vietto näin tänne joka puolen tuota että se ei ota vettä sinne salvaimeen mutta jos se kohdallinen tehdään että se ei yhtään viisto ole niin niin tuota se tahtoo vetää veden sinne - että siinä oli semmoinen systeemi ja tuossa nyt tekivät tuonne maantien viereen uutta rakennusta toiset miehet teki semmoista että se oli ihan kohdallinen ei ollut viisto yhtään sitten minä menin toiselle rakennukselle niin siinä oli sitten urakkamies mutta se oli semmoinen äkkinäinen urakkamies mutta sillä oli sitten se salvain oikein minä sanoin no mistä sinä nuori mies olet tämmöisen systeemin saanut että sinä osaat tämän salvaimen tehdä sanoi en minä tiedä tähän mitään tuo vanha mies tuolla nurkalla sillä oli kasakka semmoinen vanha - sanoi tuo on se mies joka sanoi että näin tehdään se salvain minä sanoin no minä jo ajattelin että mistä sinä olet tämän systeemin - niin se vanha mies oli sanonut että se tehdään tämmöinen että ei mene vesi tule tupaan nurkasta että kyllä niissä oli vain ne omat ammattinsa joka paikassa

no mistäs mitenkäs ne tuota nuo lattialankut ennen tehtiin
no lattialankut tehtiin sillä lailla kun minä olin jo miesvahdissa niin että ne sahattiin hevoilla kaksi miestä sahasi niitä ei näitä ostolankkuja oli milloinkaan se sahattiin puu tehtiin hevot ja toinen mies veti alla toisella lankuilla siellä päällä ja sillä lailla tehtiin niitä veneenlaidat niin kuin muitakin olen minä veneenlaitoja sahannut viikkorätingillä yhteen perään ihan että puolta tuumia paksuja vain ja niitä toistakymmentä lautaa puustaan tuli kun oli semmoinen hyvä puu niin sillä lailla niitä tehtiin mutta sitten vanhassa maailmassa on tehty sillä lailla että oli lyöty iso honka keskeen halki siltapalkiksi ja se on pyöreänä se alapuoli ja ja siinä on puuta vaikka mihin kun ei ole tunnettu ehkä lankkusahaakaan silloin vanhaan aikaan mutta minun aikana jo niin sahattiin paljon täällä maaseudulla rakennuksiin lapioita siltoja ruodelaudat ja kaikki mitä siihen tarvitsi ne sahattiin käsipelissä ja se on semmoista työtä että sen miehen sydänala ei ole turvoksissa joka sitä työtä tekee se on aina semmoisessa menossa että ja leipä rupeaman päästä katkeaa
se on se alapuolen mies sillä on niin vaikeat oltavat
ei se ollut sillä alapuolen miehellä sen vaikeampaa kuin yläpuolella sitä tehtiin vuoron perään kun oli oppineet sahamiehet nousipa sitä hevoselle kumpi - se ylämies painoi siinä sahaa alas mennessä alamies veti ja sitten taas alamies taas kun ylämies näin nosti sitä sahaa niin se alamies auttoi sitä siinä nostaessa että sitä vain näin vyörytettiin se oli hyvin semmoista herkkää työtä jotka kun oli oppineet miehet mutta sitten jos oli alla semmoinen jäykkäkäsinen mies joka ei yhtään nostanut ylöspäin sitä sahaa niin se oli vaikea sille ylämiehelle ja sitten kiilanolalla pidettiin se rako siksi auki että se ei ahdistanut sitä sahaa siinä mennessä ja sillä lailla sitä rakoa vain tuli
no mitenkäs nuo katot tehtiin
päreestä minun aikanani höylättiin päreitä ja sitten olihan niitä nyt myllyssä tuulimyllyssäkin joo niitä pärehöyliä ja vesimyllyssä mutta paljonhan niitä höylättiin miespelissä
no mitenkäs se kävi
no se kävi ihan niin kuin luomisentyö että joka päivä niitä syli tuli niitä päreitä siinä kun viisi miestä oli aikamiestä pelissä niin ei se ollut justiin liian vaikeatakaan tuonne syli niitä päivässä vain aina -
minkäslaisella pelillä niitä käsin kiskottiin sitten
niin käsin no se oli semmoinen pitkä lankku tuota ja näin - sitten se lankun pää oli seinässä kiinni eli pylväässä jossakin tässä oli sitten semmoinen pukki sen pukin päässä haka ja toisessa päässä kiilanaula mihin pantiin se pölkky siihen on se kun sitten kulki se höylä siinä tuota näin niin se vain siitä aina otti sen päreen ja se putosi silmästä sinne alas ja pärenoukkija oli sitten sieltä joka niitä parrelta noukki kainaloonsa ja vei pinoon sitten se nyt sai olla semmoinen poikanen eli mikähän oli joka niitä päreitä otti sieltä alta mutta neljä miestä piti olla ennen kun se oikein kävi siinä vivun nenässä sitä edes taas siinä vedettiin ja sitten se viides mies oli siinä se terämies olihan se sekin siinä veti yhdellä lailla mutta se yksi mies joka hoiti sitä pölkkyä sitten siinä pani kiinni ja käännettiin aina toisin päin ja sitä ei pölkkyä höylätty useinkaan tuota että se vaikka olisi hyväkin ollut että sen läpi vedettiin se välillä käännettiin se päre halki siitä sydämestä jos se otetaan sillä lailla siitä ei tule hyvä katto siinä on semmoinen että sitä tavattiin höylätä noin kolmelta kantilta sitä pölkkyä että se - sydän nyt saa jäädä siihen viimeksi sitten vaikkapa sitten ei rikottu ollenkaan mutta se sydän jos tuli siihen päreeseen niin se ei katossa kestä
no mitenkäspäin se pantiin se päre sitten sinne kattoon
no se pantiin niin päin sitten kuin se tulee semmoiseen syvään että se toisin päin nyt on näin myötäsukaan siinä kun se nyt siitä vuolemalla otetaan se aina pantiin niin pää että se oli myötäsukaan että vesi ei mennyt päreen ei niitä pantu sekaisin sillä lailla että se olisi veden vetänyt sinne päreen - se piti katsoa ja useinkin maalattiin ne pölkyt päästä että näki ei tarvinnut muuten sitten niitä päreitä sen näki siitä maalipäästä miten päin se on pantava katto jos ei ollut maalattu niin se oli se katon latominen tuota jos sen meinasi kunnollista tehdä niin se piti melkein joka päre katsoa että se tuli oikein päin
minkäslaisilla nauloilla se kiinni lyötiin
se oli noin kahden tuuman nauloja millä se lyötiin läpi ja se katto nyt tavallisesti kolminkertainen tehtiin semmoiset suomukset jos oli noin puoli metriä nyt se pölkky niin se noin viistoista senttiä tuli se suomus pitkä aina toisen päälle ja monet teetti sitten - nelinkertaisen katon mutta ei se nelinkertainen katto ollut sen lujempi kuin se kolminkertainenkaan se ei sateen jäljiltä se nelinkertainen enää läpi kuivanut että se lahosi mutta se kolminkertainen kuivui ja se kesti yhtä paljon kuin sekin nelinkertainen katto sillä laillahan ne tehtiin
no vieläkös niitä tehtiin tuommoisia aittoihin olkikattoja
ei minun aikanani enää tehty kuin heinälatoon ja ja sillä lailla ja niin kuin tuossa meillä nyt on tuo lato niin siihen minä tein olkikaton kun oli itsellä olkia se on nyt siinä ollut jo noin viisitoista vuotta ja ihan vedenpitävä se on mutta se minäkään nyt noin kartanolle olisi enää olkikattoa muuten tehnyt kuin köyhyyden tautta kun ei ollut sitä rahaa niin oli itsellä olkia niin minä tein sen oljista
no mitenkäs se olkikatonteko tapahtui miten se tehdään
no no sitä nyt tehdään useammalla lailla sitten nyt tehdään niin että kun riimalta lähdetään niin usein se ensimmäiset - riimaoljet kun ne pannaan tuota tyvet alhaalle päin niin se on hyvä jos ne sitoo tuota vaikka rautalangalla että se on niin kuin lyhteessä se riima ensin mutta sitten ladotaan sillä lailla että latvat alhaalle päin tyvi aina ylös päin ennen tehtiin olkikatto että tyvet alas päin mutta siinä oli se virhe kun helve on että se veti se veden sinne katon sisään mutta sitten se tuli se - systeemi sillä - että nyt pannaan aina latvat alas päin että se aina vetää veden myötäsukaan niin se on vielä parempi pitämään ja kyllä olkikatto veden pitää kyllä se pärekatolle vertaa vetää kestämisessään niin kuin huopakatolle että ei se häpeä siinä yhtään
mitenkäs se harja tehtiin tuommoisessa olkikatossa
no harja yli sitten käännetään tuota kun se harjalle nousee vastakkain näin ne tyvet tuota niin harjalle käännetään sitten oljet siitä päälle että se harja tulee kahden puolen sitten siihen rimat pannaan päälle että se pysyy siinä ja sitten - rautalangoilla vielä ehtivät panna riukuja että rautalangat pantiin siihen päälle ja aina mutta ei se ole käypä se homma se rautalanka siellä ruostuu ei se kestä että kyllä siihen on puuriuku pantava
milläs ne pannaan sitten ne riu'ut kiini
no se tuota kun siihen nyt ruoteet tulee niin siihen sitten lyödään semmoinen paksumpi puu aina noin harjalta riimalle ja sitten sen paksun puun kohdalle piikillä lyödään siihen kiinni sitten se peiteriuku mikä olkia peittää ja ja sillä lailla vain aina eteen päin sitten se riuku nyt peitetään oljilla siinä että se ei jää siinä katon päälle toiset oljet pannaan sen riu'un päälle että ei sitä uudessa katossa sitä riukua näy sieltä ollenkaan että se on siellä olkien sisässä että ei se vedenmenoa seisota yhtään
milläs tavalla ne tehtiin ennen nuo heinäladot eikös ne pitänyt olla vähän semmoisia ilmavia että
no siinä saa olla rakoa eihän sitä pantu eikä siihen tehty sitä salvainta kuin alapuolelle vain siihen hirteen mikä oli aina alla ei siihen tehty salvainta ollenkaan muuta kuin päällimmäiseen siihen pykälään sillä lailla ja ne sai olla sitten rakoja siinä se oli sen parempi että se ei ollut kiintonainen se heinälato se oli joutuisaa - se heinäladonteko kaksi miestä niin sen teki päivässä kun oli hirret siinä seudulla sillat ja kaikki olen minä tehnyt heinäladon urakalla viisi markkaa oli urakkaa kaksi miestä tehtiin yhden kerran kuljettiin keväällä siellä Vuojanniemellä niin isäntä sanoi että ettekö te joutaisi tekemään heinälatoa minä että me joudetaan tekemään vaikka mitä sanoi tehkää että minä viisi markkaa maksan siitä ladonteosta minä sanoin eihän sitä nyt viidellä markalla kannata tehdä latoa kenenkään niin sanoi että no te kaksi miestä ehditte sen päivässä tehdä